عدد ساعات العمل الأسبوعي حوالي أربعين ساعة أسبوعيًا، وتكون متوسط الإجازات يعني من حوالي عشرة لخمستاش يوم في السنة، بس.